Sa piäsiq noq veidükese aigo maaha võtma ja puhkama. Sa ei toheq niimuudu üle pingutaq. Taa nakkas tervüse pääle. Sa jäät haigõs, ku sa niimuudu üle pingutat seo tüütämisegaq. Seoga piät iks ka- ette kaema kah, muido, ma ütle: mink jaos sa rabat, ku sul tervüst ei olõq.